samgönguráðherra segir að samkomulag um fjárfestingu í samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu verði undirritað í næstu viku hann vísar því á bug að stjórnarflokkarnir séu ósamstíga fjórir hafa farist í flóðum á Spáni síðustu tvo daga björgunarsveitir hafa notað þyrlur til þess að flytja fólk í skjól álverin á Íslandi greiða nærri milljarð í fasteignagjöld í ár álverið á Reyðarfirði greiðir meira en helming allra fasteignagjalda Fjarðabyggðar harpa greiðir meira en álverið í Straumsvík háskóli Íslands fær reglulega tugi milljóna króna í

góðgerðarfélög á Íslandi vilja að skattaumhverfi á Íslandi verði hagfelldara slíkum gjöfum krakkar

í vikunni en þar stendur menningarhátíð barna og ungmenna sem hæst þemað er tjáning án tungumáls enda tala ekki allir sama tungumálið

gott kvöld Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fór fram á við samgönguráðherra að hann frestaði undirritun samkomulags ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu í samgöngumálum fjármálaráðherra lýsti áhyggjum af því hve há hlutdeild ríkisins í kostnaði verkefnisins væri og kallaði jafnframt eftir nánari útfærslu veggjalda núningur er milli

Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks um samkomulagið sem Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra kynnti kjörnum fulltrúum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu á þriðjudag samkomulagið var í framhaldinu kynnt á fundi stjórnarþingmanna þar lýsti fjármálaráðherra óánægju sinni með hversu stór hluti framkvæmdanna yrði fjármagnaður af ríkinu og gagnrýndi jafnframt að það lægi ekki nægilega skýrt fyrir hvernig

fór fram á að undirritun yrði frestað samkvæmt heimldum fréttastofu innan úr stjórnarþingflokkunum ætlunin var að undirrita samkomulagið síðar sama dag en það hefur enn ekki verið gert í samkomulaginu er gert ráð fyrir að um hundrað og tuttugu milljörðum króna verði varið til vegamála á höfuðborgarsvæðinu á næstu fimmtán árum af þeim fara rétt tæpir fimmtíu milljarðar króna í að leggja Borgarlínu og rúmir fimmtíu og

tveir milljarðar í lagningu stofnbrauta hlutur sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu verður fimmtán milljarðar og ríkisins um fimmtíu milljarðar restin verður fjármögnuð með veggjöldum samkvæmt heimildum fréttastofu var almenn ánægja með grunnhugmyndina að samkomulaginu meðal stjórnarþingmannanna þótt tekist hafi verið á um útfærslur á fundinum hluti þingflokks Sjálfstæðisflokksins kallaði til að mynda eftir því að þess yrði gætt að hlutfall Sigurður Ingi Jóhannsson sagði í umræðum um á Alþingi í dag að samkomulagið verði undirritað í næstu viku við náðum tali af honum

á sjöunda tímanum

við þann núning milli stjórnarflokkanna sem nokkrir fundarmenn hafa lýst ég kannast ekki við þennan núning sem þú ert að fjalla um við munum klára þessa vinnu með sveitarfélögunum gengið mjög vel vonandi undirrita og kynna bara fljótlega næstu daga nú höfum við heyrt frá mörgum sem voru á þessum fundi á þriðjudag að það hafi verið að minnsta kosti núningur jafnvel meira

það var ætlunin að undirritað samkomulagið á þriðjudaginn en því hefur ítrekað verið frestað hvers vegna var því frestað því hvorki verið frestað ítrekað eða nokkuð við höfum verið að vinna þessa vinnu og við erum á endametrunum vinnan hefur gengið mjög vel í samstarfi við öll sveitarfélögin á

um það mun samkomulagið taka breytingum frá því sem það var kynnt á þriðjudaginn og til það verður undirritað ekkert samkomulag hefur verið kynnt við erum í vinnu sem við erum að ljúka og þegar við höfum lokið þeirri vinnu þá verður samkomulagið undirritað og kynnt nú stóðu þeir

í þeirri trú að þetta væri samkomulag sem við þið væruð að kynna en þú vilt ekki meina

við vorum að kynna niðurstöðu þeirrar vinnu og síðan tókum við ábendingar frá þeim fundum sem við vorum með meðal annars

kynningu verkefnisins og ég hlakka bara mjög til að ljúka þessari vinnu

geta kynnt þetta og tekið umræðu um það opinberlega úrhellisrigning og mikil flóð

hafa orðið minnst fjórum að bana í suðausturhluta Spánar síðustu tvo daga björgunarsveitir hafa flutt fólk sem er í hættu á brott með þyrlum rauð veðurviðvörun er enn í gildi og viðbúnaðurinn mikill fólki er eindregið ráðlagt að vera ekki á ferð öll hin látnu voru á ferð þegar vatnsflaumur hreif bifreiðar þeirra með sér ástandið er einna verst í bænum

Clariano þar var úrkoman meiri í gær en nokkru sinni frá því að mælingar hófust fyrir meira en hundrað árum á svæðunum í kringum um borgina

hefur lögregla aðstoðað fólk við að yfirgefa heimili sín fólki hefur verið bjargað um borð í þyrlur og flutt í íþróttahús

er lágt yfir sjávarmáli og umkringd fjöllum það gæti því farið svo að vatn flæði þar áfram næstu daga þó úrhellinu sloti Guðrún Helga Gísladóttir hefur búið í borginni í sextán ár

göturnar mín megin voru báðar

svo lagaðist það í gær þeir náðu að afstífla eða taka úr niðurföllum og taka það í burtu en svo í morgun var það miklu verra þetta er ekki búið það er spáð

rigningu hérna áfram en

aðal áhyggjuefnið núna eru vatnsbólin því að þau eru öll orðin yfirfull og það er hræðslu um að þau bara fljóti yfir af sjálfu sér og hinn möguleikinn er náttúrulega bara að tæma úr þeim en hvert á að tæma það fer náttúrulega

þar sem allt er orðið fullt nú þegar

segir að ummæli hans í finnskum fjölmiðlum hafi

rangtúlkuð af þeim sem efast um að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum hann vísar því á bug að hann hafi verið að

gagnrýna stefnu Sameinuðu þjóðanna í málinu finnski fjölmiðilinn birti á mánudag viðtal við Taalas sem mikið hefur verið fjallað um í fjölmiðlum víða um heim þar á meðal hér á landi hann hefur meðal annars verið gagnrýndur fyrir að grafa undan stefnu Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum og þeirra sem vilja grípa til

sendi frá sér yfirlýsingu í gær vegna málsins þar sem hann segir að fréttaflutningurinn sé byggður á misskilningi og rangtúlkunum

í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra á Alþingi á miðvikudag segir að yfirlýsingin í gær hafi ekki tengst þeirri umræðu beint Landsréttur staðfesti í dag sautján ára fangelsisdóm Héraðsdóms Reykjavíkur yfir Degi

Sigurjónssyni fyrir að hafa

á Austurvelli í Reykjavík aðfaranótt þriðja desember tvö þúsund og sautján dagur var sakfelldur fyrir að veitast að Sula og vini hans með hnífi á Austurvelli þar sem hann lagði margsinnis til þeirra lést af sárum sínum fimm dögum eftir árásina dagur áfrýjaði dómi héraðsdóms og krafðist sýknu saksóknari fór fram á að dómurinn yrði þyngdur

álverið í Straumsvík álverin á Íslandi greiddu tæpan milljarð í fasteignagjöld í fyrra fasteignamat álversins á Reyðarfirði er hundrað milljarðar

eru rekin þrjú álver

í Straumsvík í Hafnarfirði á Reyðarfirði og á Grundartanga í Hvalfjarðarsveit þetta eru allt stórar og miklar

eitt komma sextíu og fimm prósent af fasteignamati en stundum eru gerðar á því undanþágur byggingar Rinto Tinto í Straumsvík eru alls tvö hundruð og tólf þúsund fermetrar fasteignamat bygginganna er nú fimmtán komma fimm milljarðar króna og verður sextán komma fjögur árið tvö þúsund og tuttugu álver Norðuráls á Grundartanga er hundrað níutíu og átta þúsund fermetrar og metið á fjórtán komma

þrjú milljarða það hækkar í sautján milljarða á næsta ári álver Alcoa á Reyðarfirði sker sig úr enda voru sett sérstök lög á Alþingi um verksmiðjuna á sínum tíma álverið er skráð núll komma núll fermetrar en fasteignamatið er níutíu og fimm

komma fimm milljarðar þetta gerir álverið á Reyðarfirði líklega eina verðmætustu byggingu á það verður hundrað og

milljarða virði á næsta ári í svari Þjóðskrár við fyrirspurn fréttastofu segir að matsverðið sé ákveðið út frá byggingarkostnaði álversins tvö þúsund og níu þá rúmir sjötíu milljarðar sem hefur í dag hækkað um tuttugu og fimm milljarða þjóðskrá gat ekki svarað hversu háa fasteignaskatta álverið greiddi Fjarðabyggð þar sem samningur milli ríkisins og Alcoa Fjarðaráls sé trúnaðarmál og þjóðskrá hafi ekki séð hann fréttastofa sendi fyrirspurn til sveitarfélaganna þriggja Hafnarfjarðar Fjarðabyggðar og

Hvalfjarðarsveitar um gjöld sem álverin greiða Alcoa greiddi Fjarðabyggð fjögur hundruð og átján milljónir í fasteignagjöld tvö þúsund og átján það er meira en helmingur allra fasteignagjalda sveitarfélagsins sem voru sjö hundruð og áttatíu milljónir á þessu ári greiðir fyrirtækið fjögur hundruð og fjörutíu milljónir Rio Tinto greiddi Hafnarfirði tvö hundruð níutíu og níu milljónir í fasteignagjöld tvö þúsund og átján sem gera tíu prósent af öllum

Hafnarfjarðar sem voru þrjú komma þrír milljarðar á þessu ári greiðir fyrirtækið tvö hundruð níutíu og fjögur milljónir engin sérákvæði eru lengur í gildi Hvalfjarðarsveit neitaði að svara á þeim forsendum að upplýsingarnar gætu varðað hagsmuni Norðuráls fréttastofa hefur kært svarið til úrskurðarnefndar upplýsingamála þó segir sveitarfélagið að Norðurál hafi greitt fasteignagjöld samkvæmt sérstöku fyrirkomulagi síðan nítján hundruð níutíu og sjö en sá

samningur hafi runnið út í lok október í fyrra nú eru gjöldin greidd samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga það ætti þá að vera um það bil tvö hundruð og fjörutíu milljónir í ár og tvö hundruð og áttatíu milljónir á næsta ári samanlagt tæpur milljarður sem eigendur álveranna greiða í fasteignagjöld til sveitarfélaganna en það eru fleiri

rúmir sextán þúsund fermetrar

og RÚV greiðir áttatíu milljónir í fasteignagjöld í ár tónlistarhúsið Harpa er þrjátíu þúsund fermetrar fjörutíu og tvö þúsund með

báðar byggingarnar eru metnar á tæpa átján milljarða tvö þúsund og tuttugu það er ekki eingöngu

sem ræður fasteignamati harpa sem er í eigu ríkis og Reykjavíkurborgar greiddi tvö hundruð sextíu og sjö milljónir í fasteignagjöld í fyrra og þrjú hundruð og átta milljónir í ár Smáralind e h f greiddi Kópavogsbæ tvö hundruð áttatíu og fimm milljónir í fyrra og tvö hundruð sjötíu og fimm milljónir í ár harpa greiðir hærri fasteignagjöld en álverin í Straumsvík og á Grundartanga álverið í Straumsvík er jafnstórt og sjö

e h f greiðir hærri gjöld en álverið á Grundartanga formaður Almannaheilla segir minna um á Íslandi en í nágrannalöndunum góðgerðafélög segja að skattalöggjöf mætti vera hagfelldari styrktarsjóðum í felst það að ánafna hluta af eigum sínum eftir sinn dag til málefnis sem viðkomandi er annt um hér á landi hefur verið tiltölulega lítið um en góðgerðafélög fá reglulega spurningar um valkostinn sjö góðgerðarfélög stóðu fyrir málþingi um erfðagjafir í Iðnó í dag á alþjóðlegum degi virðist vera eins og séu ekki svo algengar á Íslandi við höfum ekki nákvæmar upplýsingar um það en við höfum upplýsingar

nágrannalöndin okkar og þar til dæmis í Bretlandi þar virðist vera að einn fjórði þeirra sem skrifar erfðaskrá

það skuli einhver hluti vera gefinn í góð málefni já við fáum reglulega fyrirspurnir því fólk er raunverulega mjög tilbúið til að gefa til góðra málefna og vill auðvitað heyra hvernig sé best að ganga frá þeim málum Krabbameinsfélagið fær reglulega erfðagjafir ég myndi kannski ekki segja margar en þær reglulega í mörgum

háar fjárhæðir að ræða þannig að það er afskaplega kærkomið og hefur runnið til þess að styrkja ýmis konar starf annað hvort þannig að féið er nýtt strax eða það er notað til að byggja upp sjóð sem síðan veitir styrki til einhvers starfs sem tengist Háskólanum árum eða jafnvel áratugum saman Gylfi segir að Háskóli Íslands fái til að mynda reglulega tugi

góðgerðafélögin sammæltust á málþinginu um það að meira mætti vera um

og að íslensk skattalöggjöf mætti vera hagfelldari styrktarsjóðum líkt og í nágrannalöndunum fjármagnstekjuskattur til dæmis er mjög þungur og getur gert það að verkum það verður minna úr gjöfunum heldur en ætti að vera ófremdarástand skapaðist í París í dag vegna víðtækra verkfalla fólks sem starfar við almenningssamgöngur

umdeildum breytingum Emmanuels Macron Frakklandsforseta á lífeyrisréttindum tíu af sextán leiðum um

var lokað alveg í dag og truflun var á þjónustu hinna sex eins og gefur að skilja var krökkt af fólki á og mjög þröngt um farþega inni í þeim vögnum sem þó gengu verkföllin beinast að umdeildum breytingum sem stendur til að gera á til dæmis segja þau sem starfa í að eftir breytingar geti þau ekki sest í helgan stein fyrr líkt og samið var um fyrir áratugum síðan þau hætta störfum um fimmtíu og fimm ára aldur á

meðan flestir aðrir í Frakklandi hætta sextíu og þriggja ára

ganga eða hjóla til þess að komast leiða sinna því umferðartafir voru mun meiri en vanalega nokkuð sem fór ekki vel í suma til að vekja athygli á fíknivanda ungmenna útsendingunni er nú senn að ljúka

það voru fullt af framhaldsskólum sem sýndu okkur á

það voru fullt af framhaldsskólum sem sýndu okkur á

það er einn hópur sem hefur verið erfitt að ná til ekki satt jú eitt líf hefur verið síðan

síðasta vetur í

barna og ungmenna á Austurlandi eða stendur nú sem hæst í ár er reynt að tryggja að dagskráin henti börnum sem hafa annað móðurmál en íslensku boðið er upp á námskeið

sem allir skilja sama hvaða tungumál þeir tala

að henda boltanum upp í loft en við ætlum að benda á hann allan tímann þannig að við þurfum að henda jafn hátt við erum í í íþróttahúsinu á Seyðisfirði krökkum á Austurlandi hefur í vikunni boðist að

teygir sig yfir allan september og er mynd tónlist dans og sirkus notaður til að nálgast þema ársins sem er tjáning án tungumáls það eru auðvitað mörg börn á Íslandi sem eru ekki með íslensku að móðurmáli og með þessu þema erum við að gera list og menningu aðgengilega fyrir alla óháð tungumáli og sirkusinn er svo dásamlegur fyrir þetta hver er listin við að æfa sig

taka upp boltana þegar maður er búinn að missa þá ekki gefast upp þetta er svakalega stór hópur sem þetta getur náð til af því að það hafa allir einhverskonar áhuga í sirkusnum við erum að kenna jafnvægi loftfimleika

þetta er alveg svakalega fjölbreytt nám

til dæmis fyrir krakka á höfuðborgarsvæðinu fleira er

heimsækir fjóra staði með sinfóníuhljómsveitum Austurlands og Norðurlands og hátíðin nær hápunkti með fjölskylduhátíð á Egilsstöðum á morgun

í nótt með rigningu um allt land hvassviðri í fyrramálið og talsverð rigning um tíma sunnan og

norðlægari þegar líður á daginn og bætir í úrkomu fyrir norðan en styttir upp og lægir

annað kvöld Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir í kvöld það var ótrúleg spenna í leik Spánar og Ástralíu í undanúrslitum

h m karla í körfubolta í dag nú er ljóst hvaða lið leika til úrslita á mótinu

karla í fótbolta fer á loft á Laugardalsvelli á morgun Arnar Gunnlaugsson verður áfram þjálfari víkinga næstu tvö árin og úrvalslið Evrópu fór vel af stað á fyrsta keppnisdegi

bikarsins í golfi

um fjárfestingu í samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu verði undirritað í næstu viku hann vísar því á bug að stjórnarflokkarnir séu ósamstíga fjórir hafa farist í flóðum á Spáni síðustu tvo daga björgunarsveitir hafa notað þyrlur til þess að flytja fólk í skjól álverin á Íslandi greiða nærri milljarð í fasteignagjöld í álverið á Reyðarfirði greiðir meira en helming allra fasteignagjalda Fjarðabyggðar harpa

greiðir meira en álverið í Straumsvík háskóli Íslands fær reglulega tugi milljóna króna í

verði hagfelldara slíkum gjöfum þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir

þennan fréttatíma og aðra

í RÚV og spilara okkar verið sæl og njótið helgarinnar